أنا كنعرف نعوم ولكن مانضنش انني نقدر نبقا فوق الماء الى كان شي عاصفة بحرية العومان زوين بزاف في البحر ولكن في وقت العواصف الموت تيكون عالي بزاف وكل واحد مهارات كبيرة باش تقدر تبقى وتقاوم هداك الموج